Kay seɗɗa wala nonno injiji nanata ɓernde non no yimɓe wawaata nana. Ngam inji fofaata. Un taagu taggi ɗum. Taagu bo wawaata yaga ɓernde. Non ma un wattako.